L'öo o fa vegnî in mente a ricchessa, i gioielli, i monili che se metteivan e nòstre damme un pö d'anni fa, primma che foïse pericoloso reisegâ quarche rapiña in sciâ metropolitaña ò into mezo de gente. Comunque o cô öo o me fa vegnî in mente quella cösa lì e çerti tramonti scì.